Le machine grille à pain draiky zah mbola tsy nahita izy mivantana satria aminay mbola tsisy zany fa le fahitako izy tamy filma ndraiky ôhatra antegna misy mofo regny igny tiantegna hafagnaina aveke tiantegna ho lasa maherihery regny ampidirigny agnaty aka avekeo amizay pindigna le raha aminazy igny fa izy izy kôfa le hoe fa- <hesitation> fa le leran'ny tegna hitiavantegna le izy izy igny tonga de hoe miptiky hoazy igny de hoe fa igny marikanle hoe fa lera mintsy zay.